जे हाउ कोकी जाला त आऊ आपडे दोस्तक एसो बोलदा कि मेरे कुत्ते का घ्यान राखियां जालक आउ नु आअमा मेरे कुक्र के देख रेख करिया तेतूक खाणक भी पडदो देणो टाइमच तेतूक पाणि भी पडदो देणो बाने भी देया और टाइमच तेतूक गुमाणक लिजाया जाअ आहु नु आअमा।